Aa ruu chii jataiga iniri ina luliun chii kuari, ntichi kuari te kuatí jiria a tua kuu nturi kuari jítí a ni jinití, a jia’atí yua kua jataiga ini ina luli yua chii ntichi kuari nu ni kentari kuari sua veri tua chii a ni jakuitakaati ru kuari jití, sua tikítí ru suni te jata’a iniri kítí luliun chii ntitatí ruu.